في يوم ساحر غلط في تعويذة وصغر نفسه بالغلط، بقي قد حبة الفول كل حاجة حواليه بقيت كبيرة. حاول يوصل للكتاب عشان يرجع نفسه وبعد مغامرات كتيرة قد يوصل للتعويذة الصح وحجمه رجع تاني ومن ساعتها بقي يتأكد من التعاويذ بتاعته.